Sɛla n sɔi la, mam di dia ba zi'an la kurum gee mina ba dia n ani suŋa se'em bee ba disɛka ti mam nɔŋɛ gee zisɛka n de zipaalega la,n nam pugum ka mi ba dugeri disɛka bini,n ka mi ba dia la n zã'asum se'em, n me pugum ka mina ba dia la da'a tɔi bee la ka tɔi. Amaa mam zɛkurega n de zi'an ti mam mi mam n diti sɛla mɛ gee me mi se'em n wan seke mam.